Bardo kadiseri ekon nesfalman, man weigad tennilog werweadan مع انه man dan nan nae wer wer dan weigkan nan na eri <hesitation> waer waer dan <hesitation> fihemigena. لكن uoen nan nae hikr mani nanga, nour nour nourenan nae hikmaya, nour bardo nour mani nekon nour na. En kadise زمن معين engir weigad eka weigi وسبحان الله nour neily, tern nannae waer waer dan waer waer dan fa unah, waer waer dan fa maniey, en ta nour neily oh anega toe. Nour neilemani enga erbaie damo.